Allor, 'a jurnat mia ideale sicurament foss chell 'e m' scetà con la calma, pecchè 'a cos ca m' piace 'e chiù dint 'a vit è dormì. Chest è poco ma sicuro. Sicurament m' piace 'a fa 'na bella colazione, nu bell cafè, 'na bella tazza 'e latt, magari pur 'na bella fett 'e tort vicin p' accumpagnà. Poi mi piacerebbe uscire a m' fa 'na bella camminat 'a l'aria apert. Tornare, m' facess 'na bella doccia e accuminciass a faticà no? Su tutti i progetti ca comunque m'appassionano. Nell' orario di pranzo, vabbuò, logicament m' facess nu bell pranzo leggero e fresco. 'O pomeriggio sicuramente lo dedicherei a fa tanti cos produttiv no? <hesitation> Tanti momenti, a fare tanti momenti di svago. <hesitation> Se ho impegni logicament 'e svolg e ma mi concentrerei anche su qualche attività Produttiva. <hesitation> Sicurament pò m' pigliass cocche moment 'e pausa e farei una bella merenda e magari dint 'o pomerigg, tipo verso orario 'e tramont m' piacess ji a fa 'nu bell aperitivo cu 'e cumpagn meje. <hesitation> Sicurament poj, m' piacess <hesitation> primm che 'a jurnat finisse 'e ji a fa 'nu poc 'e sport. Torna a casa, ti rifai un'altra doccia ovviament e jess a cena. Se t'avess parlà 'e due cose, t' dicess a cena, doje doje <hesitation> soluzion c' stesser secondo me. M' piacess ji a cena cu 'e cumpagn meje, dint a nu bell ristorant, dint 'a nu bell posto chic, però ci stanno ate ser ca m' piacess 'e fa 'na cena a cas, tranquilla, a m' verè nu bellu film, m' mettess nu bell pigiama e me ne jess direttament poi, a cuccare. <laughs>